Are'la kb'ixik mu njeel xtb'antaj qmaal ri qa utz xtqb'an mu njeel ri xtiq b'iij ke kb'antaj qmal qa kb'antaj qmal, i njeel xtk'ob'puq k'u'x de que njeel ri kb'antaj qmaal. mu njeel ri' tiq qal xtiqwaaj, che ri qa utz tjin rb'anik tjin b'an si xtiq ka'j poom njal njel nijuun chinaq kb'antaj rmal che jun xtwaaj, che che tjin kir b'aan, k'o kirwaaj chu ri rtin miit k'o kir waaj chu mismo rajk'wa'l k'o kir waaj chu rxqiil, che rb'anik, qaqche re jun wnaq, ke xtb'iij, njeel ri kin b'aan njeel ri kin b'iij, njeel ri klow pun k'u'x njeel kin b'iij chemo rchojil, k'ore'se are'la'kb'i'xik, k'o re'kb'anik i qaqchee ryolik kir b'aan juun, k'ore'xaq are'juun klow pur k'u'x i qaqchee kir b'iij, che tjin kirb'an xaq are'kilwik, xaq are'kta'wiik, che ri kirb'an xaq are'klow pur k'u'x, noj qa kintaa, njeel ri jab'taq wnaq, che ri tjin kir b'an, chi ri klow pur k'u'x, mu utz mu qa utz, no'j qaqchee ryolik kirb'iij, are'k'ri' kb'i'xik xaq k'eeb'kka'y wi'kum qaqche che ki resaj rtzojxik, che ri kylow jab'taq pur k'u'x